Hunde woyre belnde nde mi anndi dow lesdi Amraka kanjum woni marugo ñaminda belɗum. Bana bano boogaas, bano apple pay nge wayi ɗum. Bano bano bano makko.